<noise> Yalla jaran belɗum muɗum e seli. E sediya goɗɗam lamma, goɗɗan haɗo seɗa goɗɗan du welu waccu, <noise> no ɗan seduru tcedago e waɗirego fu non ɗan sediri belɗum bo.